Pos de Filipinas te cuentu que pallí aportarun los castillanus nel siegru XVI, que truxun consigu'l cristianismu i el colonizagi del archipiélagu. I anduvun pallí hata'l mil ochucientus i noventa-i-ochu, que llegarun los almericanus i pahi que no hue amejoramientu palos filipinus. Un suceíu mu anombrau paquí huerun los euris de Baler, que huerun unus soldaus españolis qu'aguantarun pallí más que naidi.